Tyëjk ap a'ax yë, ji'im a'ax ityë y mëdyë animal un ji'im kabë je'e a'ax ob du'u kyap iukpyë, awi'inka a'ax dun wyatyë ji'im yaj mach.